कुइक् संघेफे बेह कर्नाती पहिले हमके जानेक पर्ना जरुरी बात का हे कह्लेसे ऊ मनै कैसन हे, ओह्का बानी व्यवहार कैसन हे, उस्तिही कर्के ओह्का घर परिवारमे मनै कैसन हैं। लडाई झगडाओला माहोलमे रहल मनै है की नाई रहल मनै हे। आउर ओह्का घरका स्थिति कैसन हे, ऊ मनैक् स्थिति कैसन हे। मोह्के जीवनभर सुख रख पाई की नाई कहिके देखेक पर्ता। उस्तिही कर्के मनै ओह्के सुखके टाईममे खाली नाई की दुखके टाईममेफे साथ देहे सिकीकी नाई कहिके फेन देखेक पर्ता। मनैक् जिन्दगीमे एकदमसे सुखफे नाई रह्ता। कबुकबू दुखफे अईता तभिमारे दुख रहल समयमे फेन साथ देहे सिक्ना जीवनसाथी ओह्के छनौट कर्लेसे जीवन बहुत सुखमय रह्ता।